Iplahe iɦameḃe sẽp iplahe iźomi źimami buduñ iḃan nívili, tiare źimeeɭo karosu niġadie. Kadie amina źipuo kanaaḃo kuɭeemi níśomita źimãefaŋ.